Ny fomba amampanao mapiavaky an'i Ethopia koa da ny Ethopia moa ny firenena afrikany atoy da ny firenena afrikany malaza amy fifanaja aby i aby aby tsy anjehy na amy tsika Madagascar atoy na na lafa manera ny afrika i da malaza amy fifanaja da ny ethopia agny da malaza amy fifanaja.